مےٚ چھُنہٕ سمجھ زِ مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن، بہٕ کَرٕ مطالعہٕ یا بہٕ کَرٕ بیٚیِس طرفہٕ کٲم، مےٚ چھُ باسان زِ مےٚ پیٚیہِ پونٛسہٕ زیننہٕ خٲطرٕ کٲم کرٕنۍ۔